Jadi kenape ni kalau kite nikah, nikah harus kita tahu keluarganye nih harus kita pelajarin wataknye keluarganye semuanye pelajarin, pertama kite nikah kan ibadah yang panjang tuh, ibadah yang seumur hidup kalau bisa, jangan sampe piseh di tengah jalan gitu ye, pertama kite yang harus tahu karakter dari calon suami kite sendiri dulu, otaknye die seperti ape nih jangan lagi pacaran manis-manis lu sayang-sayang lu ntar giliran udeh jadi die, ya kan biasanya sih banyakan kayak gitu tuh, nah kedua tuh ye kite memang harus tahu keluarga pasangan kite seperti apa misalnya dia punya adik adiknya seperti apa itu sebenarnya kite sudah tahu sih harus tahu dan harus menerima karena kita nike itu bukan cuman perempuan sama lelaki, kayak gini nike berarti nikahnya dua keluarga gitu dua keluarga yang mana harus kita tahu karakter <hesitation> karakter kekurangan mereka masing-masing tapi ya susah sih kalau untuk kita <hesitation> istilahnya memahami ke isi kepala orang itu memang susah tapi setidaknya kalau kita sudah tahu <hesitation> apa sih karakter dia sesungguhnya keluarga dia seperti apa paling tidak untuk membentengkan kita untuk kita bisa menerima dan untuk kita supaya bisa oh diolah seperti ini nih jadi kita udah punya ini sendiri gitu.